Wooɗi wooɗi lenyo colli ɗiɗo ɗilla ɗiɗo egga ɗi acci maayo fere ɗi hootan laɗɗe fere se ɗi pat ɗi majji nonno ni lenyol mai soitiri